באש תנצ'ם בזאף דיאל אלכתוב כנבדה נצנפהום עלא חסב אלאנואע אלרוויאת בוחדהום אלכתוב אלעעלמיה כתוב דיניה והאכדא, מןבעד כרתבהום עלא אלרפוא'ף עלא חסב אלחג'ם ואלאלואן, באש יכון מנצ'ר זוין וכנחاول נכ'לי אלכתוב לי כנקראهوم בזאף פי אלאמאכן סהלה אלוסול ליהא, ואלכתוב לי קבל כנסטעמלהום פי אלאמאכן אלעאליה חתא נקדר נזיד נצנפהום עלא חסב אלכאתב ואללועאת לי בּע'ית.